Güenu, essu es un pocu pressonal, no es? Pos semus unus pocus, quasi que de piara, i andamus ya comu un tartanu charrúu. I creu qu'assina ya t'ei dau enteracionis. Perguntas d'estas se me hazin un poquinu ralas, la verdá, ara que lo piensu. Las cosas que descurri la genti. Güenu, ya vedremus la resultancia de tola custión esta...